<hesitation> Gazlangan suv ichishni afzal ko'raman. Chunki, men odatda <hesitation> ovqatni me'yoridan ortiq yeb qo'yadigan paytlarim bo'ladi, shunda gazlangan suv menga yordam beradi. Chunki, gazli suv ovqatni tez singdirib yuborish qobiliya- <hesitation> - qobiliyatiga, xususiyatiga ega <hesitation> va vaqti-vaqti bilan bu organizmga yoqib turadi.